Essiri curiusi sempri porta a scopriri cosi novi o a mparari cosi ca prima 'un si sapivanu. Tutti li varî scoperti di la storia foru fattu grazî a li pirsuni ca eranu curiusi e vulivanu sapiri zoccu succedi doppu e comu funzionanu li cosi. Quasi tutti li scoperti foru fatti doppu ca li pirsuni si addumannaru: ‘e si facemu chissu chi succedi?’; ‘Pirchì?’. E adaciu adaciu arrivaru a darisi na risposta.